वैसे तो टाइम ट्रेवलर में बच्पन में जाना मुष्किल काम होकेची। नहीं हो सकेची लेकिन अगर हम जा पाईती तो हम बच्पन। में होईल गल्ती के सुधारती जाके आओ स्कूल में बदमासी। करें से अच्छा पढ़ती कि आगे जाके कुछ कर सकेची ऐसे। बच्पन में हमें बदमासी या फिर आओ सब करें में रह जाएची। जैसे कि पढ़ नहीं पा सकेची आओ बहुत सरा गल्ती होकेची। बच्पन में जेकि अगर हमरा आवे सुधारे के मौका मिलेची। तो हम ओके बच्पन में जाके सुधार सकेची।